. yẹ ẹna warẹ igọnọ ẹbaba nang na Aka ma Asẹ ma bang, Aka wa ọsọm ọnẹgwa wu umara bang, Ase wa onurom wu uvono bang dẹn waka ma waka ere nang na bang afa bẹ assẹ ga aka gwọng, ba Asẹ ere nang na bang afa bẹng atani nang bẹ assẹ ga Asẹ, ga ima ito ọvọn ito ima, ga ẹtọgbọ biida asuibga agwagune igọnọ emo na ima ọvẹn ito ga ẹtọgbọ agwagune itob ima bẹ ẹna ndod nne ovon ito ga etogbo agwagune wabọ, etoni <noise> etọgbọ bẹng–bẹng be bọ ọvọn nuo ibo mọ imiẹ dọng, why ga ẹtọgbọ bida dmo abo mọ bọ ọvọn, bọ ọvọn egogono onurom kakung nto onẹgwa wida wẹ inam uvọn, nto onegwa wida we inam uvọn. . dẹn wọ inan uvono jẹ ufu umara bang bida bẹ ẹma inam ashi uvọn, inam uvọnọ bang, jọp ga imiẹ bang nwẹ bẹ jọp emo afa amamara biida bẹ ẹma inam ashii uvọn ngọnọ nne yẹnẹ imiẹ dọng nwe be gwud bẹ agọnọ bang ọvọn inam je emo abere nang na bang ọvọn, ema Asẹ jọp yẹ ẹgọnọ jẹ ere yẹnẹ wa inam uvọnọ ẹtọ ye ẹgọmọ ẹkpẹt nwẹ gbọgbọri gwud ẹbigang or yẹ egomo ishik nwẹ bẹ ga ọsara ujo nwẹ bẹ ẹbigang ẹgọnọ ẹrẹ wa bang ọvọn, ginang ga Agwagune ẹkpẹ ọvẹn nwẹ ito, ito bẹ ima, <noise> ito imie dong imiẹ dọng je wa ẹgọnẹ inam urre nang na ẹtọ ga dọng umara uno, uvọnọ uno, <noise> bebori nwẹ be bu uvọnọ bẹ gbọgbọri gwud uno emo amara je gbọgbọri je auuno abọn auono auuno yẹ ẹgọgọnọ jẹ ẹrẹ wa aka nwẹ or Asẹ nwẹ yẹ emo ada jẹ nang na ẹtọ amara emo jẹ ano emo agọnọ bang imiẹ dọng. . and emo agono bang imiẹ dọng jẹ ẹgọn yi iri ibo nẹrẹ ni gbogbori wa baka, bang Ase, bang imiẹ dọng wa ayẹ ẹgọnọ ovẹn ayona ase ga aka asse Ase ginang ga etogbo agwagune iri ibo ba aka ma ba Ase-o ẹgọn yida ye eta nang ito, ẹgọn yida yi ito yẹ ebene ga ise nwẹ wa ọnẹn, ọnẹn wa ẹgbẹ ato ọnẹgwa or ato onurom wu uda ǫnẹgwa bẹng wu uwa urom ga dọng ayǫ nọ wa ọnẹn anyi dọng nge, nọ wa ọnẹn anyi dong nwe, agọno ọnẹn je ǫnęm nwẹ ẹfẹ ẹbaba ga ntak odo wa ẹbaba nge jẹng yẹ ẹna ware nọrọ gbogbori gwud iba akọng edomo ga ọnẹn ẹwa sa wa Ase, ewa ga ba aka, ẹwa ga ga bang a bang, wa ngẹ ẹgọnọ ebaba yẹ nọrọ igọnǫ jẹ irẹ wa ebaba yẹ iba gakọng, ẹbaba ngẹ iba jẹ gakọng ẹgoni igeri mọ yẹ ẹta nwẹ ito. . ẹgọnyi ito wa ngẹ bee gange yẹ nbo jangẹ, ẹgọnẹ eto yida yẹ ẹgbaga mọ si nwa nji nchẹrẹ gayẹ odo ma nam nmamara nfi nkpi ẹtọgbọ, bẹ ginang wa ọvẹn yẹ ẹnọng ẹvọi ni na gwang ọgwọgune ndod ga edudu jẹ ye nma ngọnọ mi nzọngọ mọ ọbọk se ẹbẹnẹ ni, ye nma ngọnọ mi nzọngọ ọbọk sẹ ẹwa gaye odo mi ngọnọ mi nwa nji nnṫm nne sẹ nnṫme ẹtọ or nnṫm nwa uso sẹ emo agbe ni ẹtata <noise> emo agbẹ ni jẹ etata nam nẹmẹ ni bẹng nwi nna ugbẹri ga imie ọvẹn ugbẹri mẹ efu ga imiẹ, and nam nmi nsang sẹ ọvẹn ugbẹri efu ga imiẹ ga ntak odo jẹng wa ọnẹn jajẹ wa Asẹ, jajẹ wa Aka, jajẹ wa bang, jajẹ wa nẹ ene ga udik, ga udik, gu udik, gu udik, gu udik ẹrẹ ẹwa yẹ ẹnọng ẹma ni ẹvọi nda ginang nni ntam mọ nẹ nọ atun ji. . wa nẹ nnọng nda nno mọ ga jeng, ga jẹng, ga jẹng nni nyi wangẹ, ne nọngo asang mo jẹ cham.